A communicaçion tra oxelli al'é ciù che atro sonora perché co-i versci e i reciammi che fan eh se communican e notissie che ghe serve. Into momento che son inta stagion de l'amô eh i oxelli fan, mettan in campo i coî de ciumme e fan de specie de danse i mascci soviatutto pe attiâ e femine.